باد د طبیعت یوه روانه ساه ده چی هر څه ښوروی دمنی په موسم کی بادونه زیات وی او د پسرلي په ورځو کی هم بادونه پیداکیږی کله چی باد پیدا سی نو رویځی ورکیږی او اسمان شین سی کله چی باد تیز یی، نو د طوفان دراتلو امکان هم سته د باد سره باران هم پیدا کیږی په ګرمی کی د باد له راتلوسره هوا سړه سی باد کله آرام وی، کله تند، خو ژوند ته یو ډول حرکت ورکوی